Ẹdudu dọng yẹ ẹfẹ ukpuga, ẹdudu nwe, asọm ara awa anara ukpuga gange ga ẹdudu nwe. Asọm ara abọni afẹ ukpuga gange ga ẹdudu nwẹ ma ọvẹvẹn ẹjara ọvẹn ye ato ma nwed ye agọmo ada udomo gbọgbọri ere, ere gange ga ẹdudu nwe. Atoni efa ye ana ovẹn ge egwugwu ge edudu nwe ye emo ara ano ukpuga, dọng yẹ ere eno ukpuga ọvẹn egwugwu ẹnyi ni ma asọm ara ano ga ẹdudu nwe. Ọvẹn ejara ye agonọ are yẹnẹ ẹkagi ye ukpagi or ere ga ake ọvẹn ẹnyi ye, eto idọm ẹnyi ye abani ya ema ye ẹvoi ano mọ ga dọng ayọ, abani ye ada mo awa ano ga dọng nwe ye ẹrẹ ẹfẹ ukpuga dọng nwe ẹrẹ efd ukpuga ere eno ọvẹn ẹgwugwu eje ukpuga efani ye abani ye awa gange awa arẹbẹ. Asana ye ana ọvẹn ejara ọvẹn adọmọ ma nwed ẹjẹgẹ anyi ọsom we, ure ga usom agagara abani ye awa ga ẹdudu nwẹ awa ana. Asana anyi ọsọm ukpuga we ure ga ugom agagara abani ye asẹ ga ẹdudu nwe ga dọng nwẹbyẹ eto ukpuga awa ana ọvẹvẹn nwẹ dọng yẹ eto, ye eno ukpuga wa ẹdudu ẹgọnọ ẹrẹ asọm ga egwugwu ara ano ọvẹn ge ẹgwugwu yẹ efani yẹ yẹ ẹnọng ema ye evọi ano mọ, emo ara awa ano mo gange.